<noise> isabuni, witola isabuni wutola imwenda gyako <noise> isabuni jitumika ukufu- ukusukila imwenda, ukusukila isyomnbo, ukupukwira, nukuu- dekira pangi munyumba, widekira, isabuni jijo. Itsabika mulukasi <noise> widekira munyumba, mwiva muli munonu, <noise> mutuli isi- imwenda kyako wisuka, ukwanika, <noise> giva minonu. <noise>